الشعر في العصر الحديس سيعتبر نوعا من التعبير الادبي الذي تطور بشكل كبير منذ بداية القرن العشرين، يتميز بالتجديد في الاسلوب والموضوعات حيث يتناول قضايا معاصرة مسل الهوية والحرية والحب والسياسة والبيئة، كما ظهر الشعر الحديس بتجارب جديدة في الشكل مسل الشكل الحر الزي لا يلتزم بالقافية او الوزن التقليدي.